यूनाइटेड किंगडम म कैथोलिक धर्म के आदमी मन रहते झेल हमन ब्रिटिश भी कहत हैं| ओमन के संविधान संपूर्ण हैं आऊ ओमन के रानी है ओकर नाम एलिजाबेथ हैव आऊ साथ हे वहां के शिक्षा भी बहुत अच्छा हे।